<hesitation> Fomba fiasan'ny périscope ndraika aminà fizerena ambadiky sakana ohatra hoe zany aminà sous ma- sous-marin-gna zany no tegna hoe fantako misy ananjy, de <hesitation> i olona ambanimbany am'rano akagny a de izy a mivoaka bitika ambony rano akeo <hesitation> i vavany igny de mizaha avy ambany olona de hitany akao hoe ino aby si raha misy akao, zany alongany fahazahoako ananjy.